Yayave ñave tëtäguasu Noruegape jokope iroi arayave <noise> mbaeti <hesitation> iroi mbate erei jaeko ivi ñaki esa yaesayave ivitireta oime guinoi jokuae nieve erei mbaetimbate jeta jareko ipuere jokua japipe tata iroi erei arakuvo yave jaema omboipi jaku jaema opa mbae omotini kua tëtäpe